<hesitation> Gny fomba fangala ragno agnatigne sakafo zagny, da agnisane fomba sotry avao kao fomba fitehirizagna anazy, hinteo ohatry ny hena io la ohatry hoe atapignao izy da misika e ragnony, io gna io azo alaigne ohatra amin'izagny fagnaovansika kitoza io, da izy memaiky da mora amegnao amin'ny toeragny maigny avy akoa izy avy eo da mora ny fitehirizagna anazy ndre elabe, da koa izao avao koa ravin-draha io ohatry zao olo an-dafy agny io magnafatra ravikazaha bôaka à Madagasikara aty, da anignao maiky ravikazaha avy disaninao ohatra ndre rondra io ohatry arakaraky ny laha meiky anazy sy amin'ny toeragny maigny itehirizana anazy ny maha sara anazy.